Ke ndryshuar shumë çë kur u njohëm... dukesh më i pjekur dhe i sigurt në zgjedhjet e tua. Është magjepsëse të shoh sesi ke evoluar dhe si i përballon situatat me një perspektivë të re. Jam vërtet krenar për ty.